Dʒgana duniyin ndakwanna sai badiginin sadana sarahn adaba ndʒa ndʒarandʒg dadaha dayijha ha, laukuti sasama ʒamaman ndakwanan ndakwanan haidgla dga shig dgalbi, aha vanbaaguda duẖalbi kudamiri ah badm digi dʒigar ma duniyin sai anuhaga nuhga a chinga chinga, ai ma mai dala digin sada ya sarahni kwani dʒgabi nyd ma duni kwaani, tsm digin me lamban digin sarda yasarahna manya bagabi mandʒa dʒhar dʒgdigit kwana sarta kinndʒa me digahan kwang udwa thugud agala, balava balava balava balava lakiya da mung dʒahava mung dʒahava mung dʒahava mud, dagal da tbalnud mung dʒahava ma didimud, to ma dʒahavt dʒahg nud na lukti da takiya wadigi nahavan nud, to ama ndakwanna aba chihurga guda nhtsa.

Takiya chiyanar inme ne ba thur daja kwan tedigita mu kam ataba fida ataba fida, badulahn kwan dʒanmung kwalta dʒan mayay dʒaba hai biya gidgidgid a dagal tvakai, to ba wanda kwan kwana dulahh ba krdakrdan abagak vignuda ba krda krda in ndakwan me nlbga takiya ngdp, ma mung dg iya bagan diginin savdn sada yasarah dalan takiya dakskiyamaraksg kglapam miyomma to dole kiyam ba thur dvakai mamenini to kiyam tsga, kputamiyan, ndakwani duduwa kwaninda kwastabamaʒhigla lawan banin kdra indabakwann sarkwai ndʒakiya.